Lugha ngeo na ghea ha luva hali ni kwi ni kighonu. Kighonu nikifurie ikigaya kwakuniyo niyo lugha yakwa yegherwa. Wathima vakwa voshe ni vaghonu na nio lugha ya mau. Mama wakwa ni mghonu nare furie mnu ifurere kighonu na kikava ni kicha mno mndu akamilechwa kata kole nikepho bwang'a kwandulecha ile ndima. Nikamiichwa mndu akaya Kighonu nichivoka ata kwene ndekia aghire kinovena haira nichinika nighende nimbone du- du mndu aghenda kighonu nikimvona nimrerie nigaye kighonu nikifurie mno.